ମାଈକ୍ରୋଵେଵ ଉବହନ ରୋ ଉଦ୍ଧେଶ କେ ଗଣା। ଇଠୀ ମାଈକ୍ରୋଵେଵ ଉବହନ ଵିସେର ପଚରା ଜାଈଶୀ। ମାଈକ୍ରୋଵ ଉବହନ ଏକା ଜଂତରପାଟୀ ହୋତେ। ଜହାଁ ଚୁଂବକୀ ଯା ଵିକିରନନ ସକ୍ତି ଦୁରା <hesitation> ଖାଦ୍ଯୋ କୋ ଗରମ କରୀ ଥା। <hesitation> ଇଠୀ ମାଈକ୍ରୋଵେଵ ଉବହନ ରୋ ଉଦ୍ଧେଶ କେ ଗଣା। ମାଈକ୍ରୋଵ ଉବହନ ଏକା ଜଂତରପାଟୀ ହୋତେ। ଜହାଁ ଚୁଂବକୀ ଯା ଵିକିରନନ ସକ୍ତି ଦୁରା ଖାଦ୍ଯୋ କୋ ଗରମ କରୀ ଥାଇ। ଜହାଁ ଚୁଂବକୀ ଯା ଵିକିରନନ ସକ୍ତି ଦୁରା ଖାଦ୍ଯୋ କୋ ଗରମ କରୀ ଥାଇ।